Risi a lonɛ yo bwa po ho dimiyan wure ba kiltir be yaya a ba wara nɛ bawe woro le rosija mu yan yi lebi'an bin biye risi yan jenu lora ma tete mu'a ba ba ba ba gɛr ra nɛ ba wo um ba gɛr ra nɛ ba wo a ba jenu lora ho dimiyan